Minyanokpoki nu mikotu avreme eyijawto mekadi miveyi akpa bekeiyn mekpora enime jawto enimedadi mebeneakpa, mebeneakpa ewey metwanya mebene akpa ma- a inwimidwa ewiovu edanu di mero diereebuiyn medidiom mekru krasne mando <hesitation> ekey imbraka ekun isen evonebir bekeinyn evato evonu ebirbekeny evato evatobaw okunu idomokewey idiomokuno ewey mevo di imbraka imbrakayoka minyan ohahina mijatade ogada ohahina minyanu ikosuvay ambaneni mari sangoju nu owute ohahina obunokwey mitatula imigber miyawaka ituleinu eni movodi eyalyo mikidiomu ewey ewey medidiom arusun ka medera ihohoka miyan mijatade miyan ihoho arusinio nunu meda idem evonu okpoki mesude ebre ovu moteweyo mevadieyalio tenu ebienu owey tenuebienewey nu owey modiomke ivom oyonu owey kabonuaswey nu mumona ohoyo oreretuleso mu lovra sondi odar asweni aswenuman. Oyonu ebienowey temuwa inum iwola irenu okru kar tul tenu ebie won omo teyo nuebiewonyo oyo temu uvadian muekeny ewey utom boyokrese ikpenokuru oweymodio mivom mulovra teyo ukpeyo orerete ma- a oyitule ohohio owey mokotu avre owey modiomvom inim nu udim iyonu uvamugbe inudin uvamgbe udokomam udi, udiomvom ivom iji owey nu owute odiomivom owey miabonaswey kpeny modiomivom milovran udow ovu miltpermang <hesitation> ukperubo nodara <hesitation> okunu mikotun avreme mando eni elovra tenu ebiemenio me omo beauty okunueniabo ovreme ovu odatu udi odatu di odobene ukpakpey mobene ukpa tunu eweyokire ejate kiri megenoy obenetukpa obentukpa osolmeshina ojama odoro osolmotanu ubavi, osolmotanu uviti mosola kpey <hesitation> ohonegendo omosina ohratemeshiovu odoheraw there ma- a dọ odeynde odenyo ewekre eshrete pute eyakwe ubene eweyo eyakotuirumka asabomobene ukpayo kpey ederimamu oweyo odowaw udinodanyo iboloyi inwachino ihi hrainde. Etunormin emun omosinaa enu onuma na nu odatu udi ma- a nu oyidereninwinynow edoginoun evotan onwakidiese ubenemeka onwakidiese ubeneme omayi oso dọ mameduke ujo omavram ovu okuru dianken ukpa ọdotwayn ukpakpey adinu ewey edan teyo adi day kperewei inumnu ewey memene ede lwanyi ukpa. kpey ede twanyi ukpakpey etwanyide mkpama imomosi miabomuba inwadu imosi kre enwotu omovram na ogadaga enwotu nu omonina onyan minakpeny natwayn ukpa obenemota ubavi obenemota uviti <hesitation> egen kpey omosi ovu owolyite oyawte okpoki oyasliete oshiete okpokinanyo owenu onwane benen ukpa nu omovram omosi nu onwanebenen ukpa nu omovram na moyaw ikpokiyo owiovu okuru owolyite oyika otesen ininonw boyoboyo ewey edewolya edeshie ikpoki edeshie ikpoki ma- a <hesitation> enaekun ikpoki nu owiovu ka enim wol omovrana eba ukpabene osin imosimesina minakpe nu mobene ukpana nu monyirene imosioka meshire egugun ovonu matanu igiriri midianoyi kom? Iyonu ovreme nu oyionuckeiyi nu oyika ogontomu ivomdioma nu memediomvom oyin mado ogwanerame odiomivom eduko oma mamu oyimo okunu otanyo. Ewolyike afiny ubene onyenete ewey elote ewey ekowte enume papanyabo mepapayabo enumelo ekyoy inyo enumetitienwotunow imivram evonatonwn nu angoshaf evome gburgburadu ovranudebaw okunu megburuadu ovrandebaw omavramana oyi ebolukpa bamu ekporkbaw ekpa ekeonyn emake kporkubaw akpa bekeiyn ekporkubaw akpa ekeinyn ebol akpor ekeniyn nuedekporar ekpore. ekpore ebenete ukpa ma- a eweynu meqenueweyin nu ukpayo egenoweynu obenen ofiekine dọ omisi odobenefie omovramyo omosi odobenefie omovrama enwotunown okru dar fiete enwotu omovram tevi mimamon inumnuijama. Enwotu omosi odar mofie enwotu omavram teyo inwadume imonuinum omosina obente ukpa ma, obenete ukpa ma- a ivran na boyo evekete ovram udebaw edekow ini omosinakpey edekow ininoun ede olinukony ivom edapapanhkeyabo edepapakeyoabo epapankeytoyiabo ma- a ekureriyo oyio mosina oyi benete ukpa ofivten ofien omovramna oyi yan ikpola ikpoki na omovrana okuru doo nu omosina ma oyo modu omosina mobanu uvayna gesi omosinow ohoyo ohoyo oblemasete omosiyo oyi nu omosiyo edere oku imomosi nu imivram kigbero teyiyo eyal eyitul ugaga idiom. Den mikpertebamamu omosi enieshie idiomyo meshie bazin dọ meyawgari wonroba robavu ikpekplem eyashie inwibazinyo atumeni imosi mewolya atumeniyo ewolyite ovo mo nwane nyown robavu garimovrese eweyewolyi ma- a- a <hesitation> omosimekotumu modi iniekeny owolyin ohonu owolyindo oyimonyownvrese munwanekom oyimo nwarie ushomamu munwanekom oyimu manuijan manijamado ekyetoy aminyo ekoetey ubuan enjonde erovte garina orovte robagari robagari osunde, osunde ma odovwo bazinyo robagari odo suankpe ewey edelo no mona ojanutodo onyow, onyow onyow gariyo gariyo ovrese onyownde garima a ifanynown okeloyi onyownde gari onyowde ifanonom okeloyi, ifanynom okeloyma a ohunu egendo olepele nown otulehinemunu odomo <hesitation> onwanevowsisemunu ifanynown okeltoyi iya imomiwolakom garina numemivoyino idamuagbye oweykom? Erovnu esien nonwmando oyiotokoyi otokoyi maduna maduneni efirenunown eriuno enunonw iday kasane akpangbanoun iday kasane efir Efir mamu onuma oyideren inwinow ekureri eyi kperose <hesitation> ekperno yimamu umonidiom vresen, idiom owey nu idim igbyenmekeny usokun <hesitation> eji eji ewey edokioy evajia ero nu utany evamettalayi etalanoyi evra shie eyanow ekpasike inwen inwen midioyi oyo ubonu ubeneyo ovawol kigbero kuteyo maa oyitul inina <hesitation> emamekamodara kpeido minyamuinun oweynu abo naswey nu modiaswey ukpena. ukpena mesukota avreme enusujawto <hesitation> mekweke ivivura mo oso metamuvay oblele meta kweke ivivura mu oso okunu ovurivi inwi ararar dier nu iwole mekenyewey eweyabomewa omopiomo kamowa odegineye ka mova ewey nu lrium ltul eweynu ekpom ka abom eway oso omen mikru jamon teyo nu ebiemenyo mekotu imuavreme oyin ololoru udi akambereka enimeda oyin oyin udigesi ka enimeda mando oso omonmanu oweynuabonuaswey dọ oweynumodiyaswey owenu abonu abonuaswey okpenokuno modio mivom vakwekoy ivivura.